Akin pishe tomongyer a kin pishegwa, kigu mi pi taba yarang nam, har dakaya gwa ampani gasawu niki guda nyim. A ye <hesitation> wukyainangir. Maagu mi tok tare nangzin, ko mai iyai nang zinu pen ma mi nguk kipang ye iyaye ghir mi yaar hi namu. Hin bi, kub mali kub mal gwa hinbi kigu ma yis e kokuma yɨ twakmal, ko kuma, ni gilong ma yi ko hakuriwu. Kubmal mi bogghom ko kuma twak mal. Abokane ghir yanangha maghe nam ko ndom pang twak mal, ko pang kub maller. Haka iyaye gir ma shenam ma tag'him pyok mi shewa ndom pang twak maler pang kub malit. Kubmal gwa hindak dama, hin dak dama mye, tin gub pi makarantawu tipi makaranta. Pangha ti shangha. Mye bi tin pang kubmala, ti fang khonok mala fangha wu a tak ti dama ta'kgha tin gum bak gwisi wu ti yok lokashina tin bak gwisi ngwa har ti gyok yeguna, ni pang kamom Ta paam ta da gyok na ti tak ti gwisi gwaniwu. Kub mal gwa hin dak daman mye ko a bilom iyaye mi yok ta mi kyang tinang he pang dangnang ti tom nang da, ko ti taki nghe masayina pang gung iyaye kapin mi yok kəiya mi tatin ghe pang dangnang ko ti tom mangda ko kuma ti kak ti nghe massayin uwa, sai dai ma pi kiwo <hesitation> ko ma kau yanayi e kubmala. Toh pang ta pi iya yok kəipang ti tagha ngheyei. Ti tak ti masayina koni gaan, ko kuma ne gaan pang gaan gung. Amma a lok a yayi ngu kab min yok matsay mi tak pangu hakuri ngwam wato kubmala a laak, kigu hankali, malala dok piyi wu ta shiga mine e dang piya wu, toh ngwa, a laak muk mye. Akin tomong nghak mang iyaye gaak, gi baba gaak ko gi naa gaak alak mukgha. Waak mal bi laakgh ghi tomong <hesitation> mang magu min gul mang gawu, ko ni magu kamook nyim mang zinu, kub mal pang bilaak ghu, megu bak gwisi wu tin guk laghai yu ta nyang A yara mye nyim ghi kuk'gha ti go nghe tsana'a ti goh ghe gaan gwa koha ti nyangha don tilaak mang kub mal, ti koh ghe gaan gu na ti nyangha don ti laak nang kubung mal amma wukyana ngha ta wur hin yep pang nyu maa tim mye <noise> ta ti tom pang eh shibilom laghai a kin tomong ngha a khin pishe. Domin laak twaak malpang, yaa tiyi ta rang ti kub kasuwa ngu a wuni ti nyangha, ti kub ɓam gaan a wunu ti nyangha. Amma wu wukyai nanghas gu ti war hin yepang nghu mimang twaak malu, mimang kub malohinu, har mi nongha, mi tom gimyesa. A karshe ti tom kara mi me a yegogin <noise> laak kup mal gwa, hin yarang mye da ti koh ki ghena. Kubmal gwa a kin ra- akin tomong mye a kin pishe tinbilaak mang kubmal waru, toh ti tom myehi laghai <noise> ni e pinung bapi to pin de kyogha ni mye lagghaiyu. Amma ti pikin shogha myes laghai amma mye bina mang kubung mal mang hinbi <noise> ti twaak mal gwa.

<hesitation> 2amang ngying bapi ko ni ghi kuk wan bapi a ami ghi ki na ko ti ɗam hali ti 2am yanayi gaak pangha min. Toh giri bi laak nang twaak malk, toh ki pang a kisung. Yanagha mye mang maa ti nyang maasa ti toma pen ai ni laak twaak mal. Mye mang waa kpab ti nyang hina kab ti toma pen, ni laak twaak mal. Mye mang wukyaiya kpab ti langhar hina nan, ni laak twaak mal. Wukyaya ma min nyim nyim a wunu. Ta kama tin loyoi zu keigu ko ti zutina wu. Wan dak ti e gwa? Ti kuk kama ha khina, laak twaakmal. Dong hakai inanema mi tom maa twaak mal api waasohin zuwa wukyoihin. Wukyai pang ma mi tom maa twaak malohin a pi <hesitation> gi panghohin. Har maa pangu ha <hesitation> a kwom mana hu, ha ma hi tom pang twaak mal. A pi tomongho hin nang mana. Twaak mal gwa ye gu kab yegu ga yaar ha na a khin tomong pishe wu hin yir mye ti tom mye ha. Amma min guk mye kawai ko ti laak mang twaak malu, toh ti khi kamahi har ti khi kwalaha kab. Twaak mal ba ni karami shawa rai ko bani karami myep e bani ɗop nyah myep ngwu mye nyok hiwu ta gyok yegu bapi tapi <hesitation> log assama ko ti gyok ga wu, me bi mang twaak malu taa gyok yepang. Amma mye bilaak nang twaak malu, toh ti tayi iyaak. Ti lak kibung ko tilak gyok yegu bapi a paam ta ko ti gyok yepangha wu.